Magnodididgny impolo na indimiambinifolo ake zaho mandeh mangano bazare agnatin volandraiky ary fitoagna laniko aminjegny mety 10 na 15 minitra aje